نقدر نتكلم العربية والتونسية، ونتفهم الإنجليزية شوية. نحب نتكلم بها لأنها تفتح لي أبواب جديدة وتخليني نتواصل مع الناس من ثقافات مختلفة. زادة، نحب نتعلم الفرنسية لأنها مهمة في حياتنا اليومية في تونس.